Ebre dzidzi me tuba halo ubmihi ka shine omba la ba me shri esson me e da yesu me lu ma, me ba ñaa ma. me ka oba asa da me nghba eskle ayakplo abii sosai aaha me ri eshra, me ri eshra kalaashe-tse moashe-tse, me ri kala moashe la <hesitation> ku eble, meri eshra kala moanwyeshe tsiitsi la ba mo kayi kplakyen mbombo, me e isi mbo me si loka, amma omba me be <hesitation> gremesi lo ka, amma omba me be ”eh” gre uluu ba me mpo uluu. nga gño oshpa ba a yesu kristi lala wo me ebre dzodzila ba me e gresongre kala alo mbo, la ba sa nga <hesitation> me be ”e ee” greme hwo me ayimii me kpo bobtisma nga me ba fa me, me wo amajalisa me watowato wondakhpo lakpo utmu kala revrend me ba zgi amii lo hari ahogbren basa nga da kyuashe, asheme kyu he lo mo vbu eble lo uluu. Tu ba gi be wo kena agi e kpo iyi ekhpetrera, emba kama me ha ebre ba oshpa yesu, bala ba esson mbo. kila me rabukala ashe gu, kila me kyu moasheha ko me kyu moashetra ka ge mewo kalaashe lo, ame kumo me kawo aya me ka kyu lo mbo Me wo ohi ambo ahogbren ba bzu me nga da me kpo ña utmu me mbo me nymo oshpo a ahogbren nga da moa lawo ivbu nga chuku da mo mbo da mo cewa ozhen ba eyesuhe ozhenozhen ba dzadzi ngi, ozhen ba nwo owo ba nwo usun lo nwo ka ayimoh lo nwo shen evgo nunmu mbo oba ñaa mbo dukua esson gbu ubmi awo kala nwo omba ñaa nwo wola alo ma nwo gba ov ye, nwo wola alo ma mbo ba wo ovye kahe lo sha kuma ya sa anwo ata iphu kala arekyen mbo are la awo la mbo nwo vren ña akpa ahogbren lu ma gi e vren ma mo ashri da gi, iwola lo mbo ma aña shri da gi nwo mbo nwo ka añon awo la aloma akpa ahogbren shri avan da gi da gi klo egba kalagi, gi vren egi nga chuku da are lo mbo akpohwo nwo, ama nwo ota iphu kala ña mbo ebye he la ba kpohwo me nga la ba sa nga harti anye he adime shri me gre engla aka mbo ashri me gre engla ka mbo ebye ba me be hyen okhro ahogbren amba ña zu me, hari ganga da me e etsi engla hari anye he, me tsi engla hari gb u edigree ba ori, ba oha, hari mewo aba otra mbo ekpo kena ada kamma me ehyen ebyen lo mbo me ba eka kama tun ba ademe shri me gre engla mbo me ba dzu ekahe lo gbagbuamo, amma ebye he lo duka aba kpohwo me nga ada me etsi engla hari ada me e nymo oshopo la eñe Me nymo oshpa wu moa la tsi engla nwo duka nga ka ahi lo ambo duka nga ahogbren aba se moa ivbu ebye he la ba kpohwo me nga a lo a sa nga alu ma me kpo umusu mbo nwo akplakyen boi nwo ogno nwo o olu lo eka ba la wo nga la ba sa nya ada me shen akpro mbo abyenhe lo aba kpohwo me nga ada me kpi ashmu mbo adridzi me adzu adridzi oba ame e gno lo embye mbo in ma ka me gno lo embye mbo ahi lo duka la ba kpohwo so oshpa he lo ah eh ebye la ba me shridi he lo ah eh ebye la ba kpohwo so oshpo he lo ah eh ebye la ba me shri he lo aba kpohwo me nga ada. meba yi ozhen nga nga ada me nga ada me ba suñ hari sa iku me, me wo aga kyen ba me esko ozhen nki ba ame sko wuni ozhen ebye he lo akpohwo me sosai ebye lo la ba kpohwo me kuma la ba sa da me fulbi eda moandakhpo eh ebye lakpo hwo lo la kpahwo ada nwo mbo, nwo ba bmi la akpu gno, nwo ota akpu nyi. ba bmi la akpu gnoahi lo ambo nw nye are nki anyi so aña ambo atakpu aña mbo abmi amma nwo ota kpu aña mbo abmi amma nwo ota kpu nwo kpo musu ma nwo atakpu mbo aña mbo nwo nye moarewhi cewa areyan mbo takpu nakpo musu mbo so ahi mbo duka la kpohwo gi, so, abye he la kpahwo nga ada nwo uyi la ekpla la argo ori ba nwo ri laa a ba nwo orimbo ebye he lo asa nga la kpohwo nwo ashe Ashe wo ba are nwo klo ña, anwyenshe mbo nwo oklo ña mbo chuku mbo nwo shen kyu ashe gu bekamata gno shri ayi ozga anwyenshenki ko ashe-eble mbo duka ohi mbo la kpahwo ebre he lo la ba kpahwo nga la ba sa nga ada a egi fulbi da gi nwo ka andakhpo, nwo yi cewa andakhpo, nwo ka anwyefifi nwo yi cewa awo anwyefifi ano ombayan mbo duka yakamatga nwo la ba iy ahogbren. awo nesson gno, nwo ka ahogbren ki gi abgo mbo aklo. egba kala gi ondakyen me ondze anyun me, ma me yi ba me e wa a a abuja ndze inu haka aba kala me on dze anyun me, ma me yi ba me e wa anwyen esson bma anyinmbo, ana me yi ba ame e wo anwyen esson mbo aklo egba kame omba lo, ma me eka ba ame ekpo rayuwa me kara da dzudzu me da la wo babi mbo duka so, egbre he la ba sa nga me sko ozhen milo nga me klo nghba sku lo mbo e klo kpo wasa kala alo mbo.